One thing about me I love I like joke so maybe ley only way you will find me ley easy way my name my nickname and when you describe me ley will say oh yeah la boy la boy like fun but everything about me will be okay ley will never tell you bad thing about me so jeh through my interaction with people ley will tell you ley will send straight to my house or where I wor am.